ٹوتھ پیسٹ کَمہِ مقصدٕچ کٲم چھِ کران؟ ٹوتھ پیسٹُک مقصد چُھ دنٛد صاف کرنہٕ خٲطرٕ استعمال کرُن یہِ چُھ اَکہِ قٕسمُک صابن